li zeremi sian han mɛ da ma ara livre be be honu be honu dɔn si si mumɛ wian si mumɛ wure to be'o be nɛ a livru la be be muɛiɲu muɛiɲu wamabra be muɛiɲu sa un tawa ji bun a ara